Oli babé sooj éni éjogi nucaméén bu gasontéén yo, aw béjoow ubajul érééb yara bufunuk, soon érééb yara bufira butak, nuŋar so unap nuñul jaraam ñul nuhul maal mamu nékop nunak jaraam mu jébi nuŋar nuréém wala nujoow ubajul érééb yara bumobay nuŋar yo uñul jaraam éñul nukotéén nurééém nuŋar nutaso néni jagi sooji yo bu gakolo oli babé mé inja ukaan mé nusontéén sooj.